Nboŋ musoolu ka a tabi le moolu ka a domo, bari nte faŋo duŋ se perefeeri nfaŋo ye a tabi. Nka, nka. a kuu le niŋ a seneyaata, nŋa bula jio kono, jii keseŋo kono, nŋa jaboo ke a kaŋ, nŋa a faji nŋa koo ke a kaŋ, nŋa, nŋa a domo. Nte ka. pulee ka diiyaa nňe wo le ňaama